Ndikkanami mi mara ceede ɗuɗɗi haa dow wakkati duɗde ngam wakkati ɗo no ɗuuɗiri fuu to awala ceede ni ɗum bone ayarato amma to aɗon mari ceede no wakkati man famɗiri fuu to aɗon mari cede ananan belɗum ceede man masin